تجسس په کشف کی اساسی رول لري. کله چې څوک تجسس کوي، نو پوښتنې راولاړوی دا پوښتنې خلک هڅوي چې نوي شیان پیدا کړي. تجسس انسان دې ته اړباسي چې تحقیق او تجربه وکړي. د همدغو کوښوښونو په نتیجه کی نوې اختراع ګانی کیږی نو تجسس د کشف د دروازې کیلي ده.